हाँ. जो जानवर छन वो बी मनुष्यों की तरह भवनाओं ते महसूस कर सकदा. वो ख़ुशी हुगी, डर होयगी, दुःख होयगी और प्रेम जन जती भी भावना छन वो सभु ता अनुभव करदा छन.